Winaagir ina heewi sifaaji ceertuɗi Goɗɗi nana toon, ina lammi tot. Goɗɗi nana toon ina mbeli. Goɗɗi peewn ko yo lammin ñaamde. Goɗɗi ko yo war ñaamde nde haa ɗaasɗa.